Goɓɓe himɓe mbii, kanji laahooji e ɗi ekkitoo tan taa ɗatal torra, ɗatal punishment. Nden mbo goɓɓe mbii kanji kokolwamaaji wawtaa jogoo huunde to saali lebbi jowego. Goɗɓe boo mbii, kanji laahooji ɗi pat ɗi kalluɗi, ɗi ɗuuɗi halleende.